Emeliyou efelime, eteyami ojie mengene ehami clara Achong beka lake nle puat puat puat abe fa ka te te te wufuor abu fwanu, ne hami ka la ka lo che e mi ki yibo owop mi ki pia akarafuom, te ami rue chi mi kimbu wutem le bom mi nfe fe bom eshe mi ki bu wutem le bom abe beri ogbuo beki emi, mi lolo bom leba ayi che le ojie menge, he alo lo eshe ekem ekem, he piale ne alen ne akum befuor abe e aleune akum, ochuwue ochi pal biyim ochi fe ne, ekun tak iri ele ofie menghe agele beken le nyin amal ofie aki mior ele, fena ye efie lon kiloni liba che ofie menge alele liba kiyouka ye kitab kubo likuo, bemi tue yue lue tue tue liba che le ale bekan, he ale le bekan le alal le mpi akpano le afilonki be le alia ye tue yelolo beken ochuwue oma lo lo ye, ye fefe agburo ye fe fe agburo youo nyuam ekiki eye bemalo be sam ome awu nyuam be fe ye ye fikiwu le berang betue nyi eneh eha mi ekahemi, akarafuomo, owop ibe inong oo ye kitabo lie ye lenu tuel are ochue okpe ki lenu nyi tue nlenu te te te fina ayinna. yi pie ochuwe ngeri nlenki are ne ehami aite yami be le mi che minlenu nfaki, nyi nlenu nyi nka lo buan abami be lenki befaki ochuwue omalo ochi okiye, imel epie are ojie menge iteye apiale achu osar opal binyi yongou you ofe yi agufuale yi o